Ndreto aby ñy akora fototsy hita aminy ñy solosaina :-Misy ñy sehatsy ñy fikirakirà, misy koa ñy fohibeny ñy fikirakira, centraly zay, ñati-dohany, ñy solosay ;manahaky anizay koa ñy kara tsy fitadindian-tsary, misy ñy memoara santraly, fañajaria ñy raha apetrakin-teña ao.